مبروك الزواج مبروك! خلاص دخلتين القفص الذهبي خلاص حالش حالنا ، لا مفر من الموضوع. عالعموم الله يهنيكم ويجعلها زواجة العمر انشاءالله ويسخره لش ويتحمل فيش وتتحملين فيه ويرزقكم بالذرية الصالحة والخلف الصالح يارب يا كريم.